Eyabi yeb bishi oken beyani yani be chu le nshani okara le bighi befom alue, be kuo iji aye che udi ewushan wufuor abuwuh abene nami be lue binyi osuo le mpuom awu be kuo che nyuohu ofue mi le mene ami e eri ayi pelo e be kuki macilina emiel bekpari ye kpen bieh idzang elue imaghuo lempi nu, olouki ab enami mene mie mualome benimen akuan le mpi na akuan apie ku le otia ati mite akuekwed le wunyu obuami atiye tie mile marcilina eku ku le bishi betor eyeh be ma lape iji be yaliyeyal bian nu belep eriye binyu akuan oyubiri malo oyom wufuor abue, le nyinu iriki wufuor abu che akuan agalatie chi pal ifi le bishi udi omemehee nfi kiyou nyin beri ki ku ka che ighi okute obene ahami be lue be ma weh mmfenu bene kuel le lipi duloo nu berue kemaki ke okue lo liba ayi mfikiyuo nyi nkuele noo mma shuo le bishi mu gbnoob nlue abo le bishi nu mma kpan mfenu owa emiweh ste ste ste mima eme le eshe ke bemala odzang kibe ne lemi lishe muap bpi nu are ochuwue opie nyin elu wuken enken arumo ashero ami kue nu lebishi nu liba che bishie ariki le bi be wuyiam be muom baiki lifi aye wuyiam ari ki ta lap lo lo ashero le bishi nu ayoun le abo che nyinu be chule le ji aya be chi be we mfenu Nyinu ekuale bukule lili ayi be che be wefenu yanu iji aya efe iji ayi nyuamo ya he be che tia bibe wuyian yanu be rue wa biebie akiki wa berue te beye banu ache kel mi malo oruo mom liken akune mi le bitchem, atuora chue limi lishe ache bura lishe benten abe mfi mulo be oyoni le nyi nu ki epie che wuken nkem are and ke ochuwue obukpe be are ki mfi ki lenki nkuom wufuor ebfena nte fe ki wunyiam wuyuel limi ntefe ki akuan ayuele mi, ochuwue awu mfe abi ki bi che ariki burka buro ki mpie ashami ele ali fina mpiepie le anyi fina mpipie yanu. yi piale akuan ayuelemu yi piele wuken eken achuli chu ayi layilo fina milenki lena m faki fina mi ntelia nukile nu mfaki che e elenu nyuam epie eshe ayi kiki nyan m iyuor eki eyie